بصراحة اعداد اولاد عمي كثاغ كلش من ناحية عماتي وعمامي ومرات نلتقي بل المناسبات بل الاعياد مرات نلتقي على جمعة مال اقارب مرات نحتاج شغاي مرات بكرة قدم او رياضة نلعبها وهشكل بس قليل اشوفهم.